الكلب بيحتاج من تلاتين دقيقة لساعتين من التمارين في اليوم حسب عمره وحسب السلالة بتاعته ، الكلاب النشيطة زي البودل بيحتاجو وقت أكتر للعب وللجري